Name ihá ñoo ihá ihó uun kutu yee niko niñon yee nguejimé ndo ndo kuchian nani to'ó ñá ihá ihá.